Per pulidé 'na peila ëntà bütela a bagn ën l'eva per ën po d'ure e ën l'eva t'i büte co ën po dë sal e s'a funsiun-a pa parei, sempre ën po d'eva e dë sal ëndrinta anche bicarbonato, t'la büte a scaudé sël gas e a böi ën po dë temp, üna mezurëtta